إي نعم المشاركة ج <hesitation> مهمة لجميع الشباب بالأمور السياسية لأنهم يمثلون المستقبل، مشاركتهم تتظمن أنه أصواتهم تسمع وتأثر في صنع القرار مما يؤدي إلى تغيير إيجابي في المجتمع، لكن يجب أن يكون لديهم الوعي الكافي حول القضايا السياسية، ويكونوا فاهمين ليكونوا فاعلين خير.